Gn'afara gn Suisse izao da reo miteny vazaha. Reo miteny Frantsay. Ankoatsin'izay da reo mamboly kolo-tsay zay tena miova isan-karazany, <noise> satria reo manko Federalista. Zay gn mampiavaky azy.